<hesitation> ס'איז נישט זייער וויכטיג צו לערנען ליטעראטשור, אבער ס'איז זייער וויכטיג צו קענען גוט ליינען, צו קענען זעהן אויב מ'פארשטייט טאקע וואס מ'ליינט און, ס'העלפט אויך אויסשארפן די מח, און ס'העלפט אויך אז מ'זאל האבן א בעסערע שפראך קענען זיך באקענען מיט מער ווערטער און מער וועגן וויאזוי צו ניצן בעסערע ווערטער